افضل ان تكون لي القدرة تحكم في احلامي، لان ذلك يتيح لي استكشاف افكاري ورغباتي بتعمق، وممكن لاستخدام الاحلام لتحقيق النجاح، التحكم في-التحكم في احلامي يمنحني فرصة للتعلم والنمو، بينما التحكم في احلام الاخرين قد يكون له اثر غير مرغوب فيه، فالاحلام الشخصية تعكس تجربتي ورحلتي في هذة الحياه.